Tsy haiko ndraika alongany igny e. Tsy haiko hoe ino fizaragna mety misy amina elo zagny fa. Sady elo zagny koa anie karaha hoe tonga dia vatagny araika fôgna e, tsisy fizaragna. Dia tsy haiko hazavaina ilay izy. Tsy hitako raha volagnina amin'izagny.